اكيد كل انسان يقدر يتحكم بمصيره. القدر بس يهيئك للي جاي. والباقي عليك. عشان كذا ما يصير تستسلم. وتقول ان القدر هو المتحكم. لان انت اللي بتتحكم في حياتك. وانت بيدك تسيطر على حياتك ومستقبلك. مش القدر